N bʊla kwamani mə bwe bweyili yau kwama ni mə bwe bwayili yau n bʊla junia dami amɔgo nəl a ləm mimə swilai yau matəm gaan matəm gan niyau lotəm shwam. jəbu gan dəbkaka təm a yangwola nu a be mi kənko a mʊgɔ nəli a kwama ma lɔ bwe shini mə nyuwa ləma gəni yau mi ka juni a dami a mʊgɔ nəlwoi matəm gaan lotəm swamo jəbɔ dəbkatəm a nyangwalan ju a ci taali yau maaji, maaji ni bə maale yau maaji kulmaaji kulo kanjəl maajigɔ nyung Na bə yo kulo nə nyʊngi tetəlam bənɔ jʊ ja maalei ja bəta bəm kulano, ja bəta bəm kulano, ja bəta bəm kulo la ja təga bəm la bə wo kulantəno bə jwiyole, bəjwiyole bə jwiyole kandi na nuni kangəna kwami na jwiyo twamo ya tal alaje ni laja dəg jenne ji nəbni kangjeno kwambo jə tal jəbɔ kambi. Yilo tak tetəlam bəno dʊʊm bəno ja beta bəm kaa kulano tak bə tal təno bə jwiyole bəjwiyole bə jwiyole na ja kɔ luwa təma tabəni la ja gung bən gə bə ya yabə noo mwemo a ku kulong laja gun bən yabə yi yi bə noo mwemo a jing kukulongi bə yi bə fəb bə fəb bə fəb bə nya kwan bʊton ja gʊng bən təno tak bə ja kəka nənbə ma maaji gə le mi fəbtəmwo na ja kuwo kwama gɔ le lei ja suwa ban go sam nibə jəggi labə di səbə ta gola bə su a lɔ la bun be. Labə ja kəgga nəngən bə lakale lakai bə lakale lakai bə lakale lakai bə lakale lakai nuni ya tal ala kaambi ja suwa gən ayila təga kambo, a dou kulano təka ji nən, na dou kulano taka ji nən ni, na bə di sam go ja biyai di la ja gung bən gɔ a luwa bən bə ya lɔ ya ba fəb fəbi na bə be lɔi ju bə malai bə ta gɔla bə suu a laa, kwama go mikel bumniwo bə yum mwelei wo ju bə nəngəni yau ta gola kawai ya bə ka dala kuli gɔ na bə bei nangɔ ba yu mwele nən sa jəgbəm dʊtɔ a mugo butoi mi kel bum yutəm mwe wo to labə yu mwemo bə yila bə bei la bə ta yitəm nyanga lɔngɔ labə yi nyanga lɔngo lei a ja ma ja shi ja maa jijaləno di gwam la bii ja jebən baja təga bəm ja murbən yo yo ja murbən taal taal na betə batəno bə la nukuniyau ja murbən taal taal labɔ bən naali ja kabən yo yo kishi go win la bə ja jija ləna dii bə yi lan kiyotəm kel la kiyotəm kel kandi wuni yau tetəm bəno ju ja malai. Ja bə nən kel kiyotən cini go jə kiyobəm cinigo le jə kiyo bəm cinigəle naja kiyobəm cinigii na bə kuwo bənən bətəm kel wo acini go ja kiyoi bə bəji nabə bəji yoi jə suwabən suwa gə cini ni jə kiyo bəm yau ju maale a mogo cini ni gəmi gə bə dou melatəm wo nabʊ dʊl təbəni disə juda kiyobəmi sa a mabəm tikeli. Gə nango <noise> guntəmo bə gun bən nən kətəm betiyo mi kaa juni wo bə nyimi nəngo maaji ni tetəlam bəno jə nung bən nei bə ja kəgga nən bə maalei mi ka juni wo bə nyəmi na bə yəla bə be na kwamago woi bə ja kəgga nən gaan bəno bə maa gan lotəm swamole bə dəbkale a yangolan na bəmaa gaano kwamago lelei be yəla bə be a jɔɔ babə yu mwemo tag la bə yam jəjaləno ja maalei.